Bɛkasɛ First aid a, First aid yɛ adeɛ bi anaasɛ treatment a wode bɛma obi mprenpren aberɛ a biibi asie, nti sɛ yɛhwɛ First aid box a ne ho mfasoɔ a, waahu sɛ First aid box nneɛma bi te sɛ apasoɔ, para, guaze nom, plaster, gential violet nom ne saa nneɛma nneɛma he ne wɔn. Nti yɛhwɛ First box a n'adwuma a ɛyɛ aa ne sɛ bi te bi nsa aatwa a, ansa na mo de no bɛduru hospital no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmogya ntu no beberee no yɛka si ani na yɛde adeɛ aakyekyere sɛ ɛbɛyɛ a ɛno na ɛbɛyɛ First aid' adeɛ a yɛde ɛɛma nipa no. Sɛ ɔwɔ wuram koraa deɛ a bɛtumi te akyeampɔn ahane na baayam ne bɛde aatare so, na ɔmo de ntomago, na ɔmo de nsaago aakyekyere ne ɔmo de mmirika de no aabɛsene aakɔ hospital. Nti yɛka First aid a ne mfasoɔ nyinaa ne sɛ yɛde ma nnipa no ɛbɔ ne ho bane Aberɛ biibi asie ansaa na bɛde no aakɔ hospital ama doctors anaa expects wahwɛ no. Nti bi te sɛ wo wɔ fie woba yare wɔ fie na ne ho aayɛ hye a wobɛtumi aama no para as First aid, na wode para no aama no na wanom, <hesitation> nti bia biibi twa wo na wo wɔ fie nso a, wotumi de spirit popa so ne wode guaze ne cotton aato so na waakyekyere ansa na wode aakɔ hospital ama doctors aahwɛ. Nti bɛkasɛ First aid a, n'adwuma titire a ɛyɛ aa ne no.